Atlata ka matlab h stharta dhradta aur anavarta prayas. Jab hame kisi lakshya ko pane ke liye niyatrat sangharsh krte h to hame atal rhno hot h chahe kitni bhi samasya aye. Man ki shakti aur dharya badhao ko samna krti waqt aksar mn main nirasha aur avsad ka samna krna pdto h lekin agar vyakti atal rhto h to vha apne dharya aur atmavishwas se mushkilo ko par kar sake. Atlata hme lagatar age badhne ki prerno deto h bhale hi raste ma kitni bhi kathinayi ave. Samasyao ko avsar ma bdalno jab hum alat rhte h to hum kisi bhi badha ko avsar ke roop ma dekh saken. In sabse hum samasyao ko sikhne aur sudharne ke roop m apnate. Atlata hame sikhate h ki har kathnayi ke piche koi na koi rasta hot h jise hum dhundte.